Ny kangoroa de miavaka amin'ny biby rehetra izy a amin'ny fitiavany zanaka, ny kangoroa de manana pôsy miavaka fitondrany ny zanany amin'izay toerana rehetra haleany. Raha mbola onona ao anatin'iny pôsy iny zany ny zanany de mazava ho azy fa tsy misaraka aminy mihitsy tsy miala halavitra azy fa eny akaikiny eny foana.